Prantsusmaa om üts kuulsa maa, selle et sääl om tuu väega kuulsa Eiffeli torn. Ja väega pall'o sääntsit <hesitation> saiakõisi ja makõsüüke om ka just Prantsusmaalt algusõ saanuq.